Na bona colazioni sana e viluci putissi èssiri fatta manciannu frutta. A secunnu di la staciuni, unu putissi manciàrisi 'n aranciu e na banana, o puru un chivui e qualchi fragulidda. Nàutra possibilità è chidda di manciàrisi un fruttu e na fedda di pani cu lu meli. E macari vivìrisi un biccheri di sucu d'aranciu, megghiu si aranciu russu.